Raha ohatry ka oe sy tiagnao asi siramamy be zagny e raha, da afaky ampi- hanignao amin'izao avao izy, ohatry hoe ranom-pary, na titely da afaky mahasolo anazy avao akoa.